د غاښونو برُس د دې لپاره کارول کېږي چې غاښونه، ژبه، او خوله له غاړه، خوراکي پاتې شونو، او بکتریاوو پاک کړي، تر څو د خولې حفظ‌الصحه وساتل شي او ناروغیو مخه ونیول شي.